بالنسبة لي الأسوأ هو عدم مشاركتهم زفافي، علشان تكون اه فيه فرح وفيه مشاعر سعادة، وأنا من النوع اللي أحب إن الناس تشاركني في مشاعري السعيدة، مشاعري الحزينة ما أفظل إن الناس تشاركني فيها، وما أفظل إني أسبب الحزن للناس، علشان كذا ما أفظل يحظرون جنازتي.